Дар ин бахши аудио дар бораи фоида ва зарари хӯроки хом гап мезанам. Афзалиятҳояш ин мебошад, ки аввалан, маҳсулоти хом дорои миқдори зиёди витаминҳо ва ферментҳо мебошанд, ки ҳангоми пухтупаз нобуд мешаванд. Ин ғизо ба беҳтар шудани ҳозима ва баланд шудани сатҳи нерӯ кӯмак мекунад. Аз камбудиҳо ин хавфи бемориҳои сироятӣ мебошад.